Po osht e vërtetë që ka pasë disa tensione mes neve dyve edhe di që s'ka qenë lehtë për asnjonin prej nesh. Po nashta duhet me folë ma shumë me njoni tjetrin edhe me qartsu situatën mos me lon me u kriju inate, se une besoj që edhe komunikimi osht çelsi për me dalë prej çdo tensioni edhe me gjetë zgjidhjen prej çdo problem.